Nang nde te a mee le, a a mee ret tika man ɗi kɨ meengu ɗang ka man kɨ lap ni nɨmat ɗeng koo tika cin ɗik ɗi yini ee? nang muk ndeni ni kurang kaa na pwet. A plang nang ndeni. Ei peeku, mbii ku le a plang nang ndeni ni nji sa a ku mwaslee ɓe kwaan kɨ takar ɗik. And ɓe mbii ndeni ni, nang ndeni ni, ni pee pan leng kaa na ti a sat pak mee mbii ku kwaan a kat kaa na ɗi ɗikin kaa nguku an kɨ ɗom lap ni. Ka naa ɗik, ni a mee kwee mbii teel muw. ɗik kaaku mop ɗi sat, ni a kwee rep mbong ku ɗiku ki ɓe ku ɗwar ngun a vel. ɗang ɗiku mbaa ku kat njep, ɓe ku tang. ɓe ni a, kat nga kɨ ɗom man membii kaa nguku ka lap, ɓe ka mang kwee fur riret tika bilip siki nguku nga pee lap ni ɗi yi nɨmat kaaku kwaan a ku ndaas se. ɗang an pee lap laa ku nɨmat. ɓe kat nga kɨ ɗom lap meengu, ɓe yi shee ni, muman ka shee naa nguni. Ka naa ngu ndeeni ɓe ka te ah ah kai, ngu nde ret ɓe. ɓe kat nguni ret a ret ɗang <hesitation> cinshik mɨni a ku ɗi cen ka koo ɗu a kaa kwee mee kwee lwaa kuni nvulang ee? Ɓe ka naa ɓe ret mɨni ndeeni weet ki kɨ baan. ɓe kat nga kɨ naa mbii ku ret ti ka lap meengu ɗi, ɓe ɗika shee bilip <hesitation> ngun pee ɗom mbii ku kume aa? Ngun ku ngu ndeeni ni, ngu ndeeni ni yi pee ku kwaani ɗi ɗer ɗi, ɓe ɗi ɗom. ɗer kɨpee ku kwaanga ɗika ɗer aa? Kat ɗi ɗom ɗer kɨpee ku kwaanga ɗika ɗer, ɗi ɗom ɗer kɨshak ku kwaanga aa? Ɗi ɗom nin ka yi ngurum mop kɨ kaam aa? Aa ɗika shwan nipee te kai, ka ɗi kyeel yitlwaan mak kɨnaar ngurum mop ɗang ɗi ki ru a koo ɓe ɗang ɗi te ɗishi ɗom ka, aa te ɗita ɗom ka ee? Ka bilip mbii ndeni mop weet ɗang ka man ka mang kwee pan lap meengu. ɗeng muw, ɓe ku mbaa ku kat ɗik ni ɗi tong ta a ku kakas. ɗik ni ɗi ɗee ta a kaa kakas paat ku ɗi sang muw. ɗik ni mbaa ka ɗi ki ɗoot. ɓe kat ka naa kwee mbii ku a sat ndeni mop ɗang ni ɗikin nguni. Ku nga kɨ ɗom lap ni ni, ɗang cin nga toh, a pee ɓe ka ki ka kat nguni ka te ngomtii, a naa yi ɓe mbii ni ɓang pooyukup na. Yi ret an yi yit, ɗang kwee ɗak cin mik weet, a bilip ɓe a naa cin an. ɓe ɗaa pan kat yi naan ɗom, ɓe yi mu cin rep mee mwaan kɨshak. Mwaan ni a mwaan shaar. Ti mwaan, ɓut mwaan ndeni ɓe mu naa kwee ɗak cin mu shak. Kat ɗak cin mu shak cin mun ɓut mwaan ni ni, ɓe mu yakal mu pɨrep shak. Mu ki mu man kwee pikin shak mop ku nikin shak kwee ku pa, mu ki mu man pik mop. Yakal mu ki mu man paa mop. Ti mu sat shun ɗi mop kaa mwaan ku mun ɗikin nde. ɓe yi ɗimu pan mu cin a ɗik, a ni le mu nji mu kat kun. Kat ku naa mu nji mu kat kun see ɓe ni, nimu naa a mwaan mu shak ni cin mun. A mbii ndeni mop ku nga pee naa ni ka bilip ɗikin nɨmat ɗang ka man kɨ lap ni. Kat nɨka naa mbii ndeni mop, ɓe ɗik ni mop pee shini shini. Kat ni a ku ka cin a ɗik ku wash mu ɗi cin ku mop ɗi peet ni ɗik gargajiya, ɓe ka mang a ar ɗik gargajiya. Kat ka naa ka cin a siki ɗik mu lunaan, ku mop ɗi te church marriage, ɓe ka ki a kɨ ar kwee siki ndeni ni ti ka ki ka cin ɗak ɗik ni. Ka ki ka kat kwee mu lunaan mop. Ka sat kwee pan mak mop kaa kwee reep ku nga kuni ni. ɗang ɓe ka ki ka nin reep ni mop. Mop nji cin mee nang mop ɗi kɨ reep ni. ɓe pee bise ndeeni ni, ɓe ku wul ɗik. Mbii mop pee shini snini. Koo wee ku mbii ku ɗi naa ɗikin ngurum, ko kuma ngurum ku ɗi shwan yi shi lap, koo nguku shi cin ɗik kuni. Ka naa meengu kwaani, <hesitation> ɗi naa ni a yanda kwee naan le nguni ni see ku yit ku yit. ɗi naa pee a ku yit ni. Meengu ɗi bilip pee a kɨ ɗikin. ɗakcin ku kwee soon ku juruk ku nguku sende ni kwaani kuni. Kat ngu ndeeni ku soon ku naa soon ni mang ndun kɨshak, tap kɨ ɗi tu mbaa, ɗeng soon ni soon ni maa met miin. Peeɗi ɗang ka cin, nga kɨ naa meengu ka te ka lap ni ɗang soon mu nguni, soom mu nguni mbaa met mak, huh! Ɓe mbii ni mbaa tong. ku kwee <hesitation> ku mbaa ku piring poo shak a kaa poo kwee bishil. ɗi cin muw. A peeni ɓe kat.